<hesitation> Magnano laharam-pahamehana fiaignan'olombelona mihoatra ny biby hafa, ya ara-dalana satria, raha ohatra zao anao sy magnano laharam-pahamehana tegnanao de sy afaka hikarakara biby igny si anao raha ohatra ka sy mikarakara tegnanao longany anao fa raha ohatra hoe i biby igny ndraika zany karakaraina de nefany anao ndraika lasa mirebaka akeo anao de lasa sisy mpikarakara le biby.